Mi sun bun-a a cültivé l'ort, ai ün ort gros e cultivu tante verdüre difrente, le tumatiche, i coi, la salada, le patate, le carote <hesitation> e le cultivu ën maniera natürala sensa pesticidi